चाशिमो, जामो, तुंगमो हुजु किषंग संस्कृतु हिस्सा निज्या। दउ ह्जेहि किस्नु मजनो निज्या जातरु निज्या, कायंग निज्या, ग्रुमलुकायंग निज्या, मासु कायंग निज्या, नगस कायंग निज्या, ह्जेस्के मुलुक कायानो निज्या। ह्जे ही हुजी किषंग भारत देशो लीय मुलुक मुल्क आ डांस ऊ फॉर्म निज्या। हुजुगो बत्याशिमा ता बार्त नाट्यम तऊ, कथक तऊ, कुची पुढ़ी तऊ उड्डिसी तऊ, मणिपुरी तऊ, मोहिनी अटंप तऊ, स्त्रिया तऊ, चाओ नित्र्य तऊ, बांगड़ा तऊ, गीडा तऊ, गर्बा तऊ, लावनी तऊ, घूमर तऊ, कळ बेलिया तऊ, डोंग बेगच तऊ, डोलु कुनिता तऊ, यश गान तऊ, पांडवानी तऊ, चिरव तऊ, संतलिन नृत्य तऊ, हुडु अलावा तोर्म्या मोर्डन टाइप ऊ चामो तऊ चानू चा जया हिप हॉप, ब्रेक डांस, कंटेंपोररी, बेले, जॅज, टॅब डांस, सलसा, चा चा चा, टैंगो ह्जेस्के मुलुक मोर्डन टाइप ऊ चामो तोश।